Ñy toetsy ny ñ'andro a Novely zelandy añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro tampéré zao, añatin'io ao miovaova Ñy toetsy ny ñ'andro amin'izay tamperé zay, misy ñy hafnà, misy ñy nintsy tampotampoky, misy ñy ora ratiraty, misy ñy tsioky, aminy ñy fahavaratsy mafana ñ'andro, tsy zakany ñ'olo añy manday tsioky ratiraty, aminy ñ'andro manintsy, misy ñy lanezy, manintsy ñ'andro manday ora.